Le na ndax lar za nerla mbin lar, nerla mbin re lar bix lar bix lar nakis re lar lena re lar jwa'n bixtaba jwa'n nakistira gabna, naze nerla jwa'na ndaxna ngoney len labader mbloney len labadaer na chub na nit yekney jwi'n ngoza zyasa naya ziken ziba ziba na taxney nza <hesitation> ku kon <hesitation> bixtila xiz ney lo blon bixtya xis ney kab yaney nixa nawue kab yaney tyz ley poland ndo mancha ndo chokuan ndoy na ndoyoi', pues nawueba tyobmen tyubmen lad taney kon ya menza komen lud di' komen klora komen tyz ley nzo chokuan na yipta tata yamen komen lud klora na tyubmena- tyubmena na taxmena tagamen thiba taga ndamen thiba thiba asta mbiy asta mbitira za zera na naya chub nit yekney nayana, lo mxub nit yekney nayana lij nawue tayan nazepar tayal ryote re yo' re- re nit yo xaney lo mbrote tir nit yo xaney na, mbay lo mbrote nit yo nayana bere ndan ngon thi bla bixtila mblon thib lad bixtilana jwa'na lij taxmena thi gob mbay naba na mne mne ngo bixtil rey na zera chub nit yekney bere chubmena zera ryoga nit- nit yo- yo xaney lo mbroy nit yo ya' zaney nayana touna yek labader thidi gob na bere gon tud gon tud nit xis ney naze chubna la jwa'n a chubna lo lo nita jwi'n gon nit len yek labader naze. Tya lo- lo nit ya kon lud di'-di' fabza goneja cho di' fab jwa'n nlirzynmena di fab jwa'n nchex lara di' fab jwa'n naxeba, di' fab ya goney zera- zera taxney zera teney naze goney le jwa'na naza ta ndotaxna ta nde gab yaney xis ney na asta ke mbya za nayana mby re rey mblo ngoy len fab na mby teyaney naze chubna nit nambi xis ney ngolo mbloche ney ze nayana mblochey nayana ke mbila zi- zi palad ze zunita ngolo mzunita zera nde kembil ney palad ke mbila za mbay na mne jwa'na lar nakisa zera nda lar kolor ze lar nabiba re lara abesta za abesta naka lar nacha re lara a nalatka ndo lar kolora kon naza nryoledey re lar kolora na re larbana tera tax zebay zera tob tey taxney miska nera yo bistila taga yo chob bixtila anta taga yo thi di' fab taga zunita thi di gob ze kembila mne jwa'na zera ndan zera ku'in re xenak suet bay xenak suet naze sueta nachaxa xa mod nchex sueta na zera taxna re suet ze taxna re suet taxna re jwa'n jwa'n nar naxa zaba taga kon chop bixtila na kon chop bixtila nagon di' faba na jwi'n yo nit yek ney mbay na tyz le men ndyen yo nit naxe yek pues zera yo yo len nit naxe yoi len thi yoi thi ku len thi bal ro yo lud nit naxega broaga nit na ley taga ndo rid ndambena leney nke mblimena taga ndob rid nda lena ndo kembil mena. Mbay tyz xanak thi lariza na, thi lariza na zib lariz limen gan taxmena tyz ley nachay, naze lij mbay nerla zera lariza za mbay tyz ley ndo yozosa na nerla thi di' faba naze go- goney len thi zieg ro naze gon di faba na nayana tya lan lariz tyz- maze thi zi o thi yal lariz na tyl zera par tayal lo ye xaney til za zera tobtey taxney na mbay taxney na goney bixtila gon cho bixtila gon gon thi faba gon thi mbay ze yo jwa'n nit naxey ze kembila za tamod ndax nare lar na tyz nayana lar- lar bayna mbay tyz na tentana nar jwa'n lar ta ryoleba kon re thib ned lar lata nabay benta za ntatiy xabla xabmen nayana ze lar bana xatey tamod yechana ze jwi'men len xomod yecha mbay xe nak lar mezkli bana purta nuslen yecha na tyakta mod chub di' fab xis ney nta tiy lar jwa'na za purta- purta che lo nit ntoyemen di' fab za taxmena per gabmena taxmena bextya yaba bestya yaba na taxtamen ze nak re- re lar mezkliba ntak ntatiy lar ngoley lar nakap ntodiba lar tamod ndaxmen- ndaxmen lar per na ndyentana taxna lar kon zepi konforna benta yan na zepi anta zepi ndax lara ntati nde toztira nchay lar mbli la lar na jwa'naze tamod nlomen ndaxmen lar.